Caabi moo koy ubbi xombu bi. Caabi nga koy def mu ubbeeku. Mën ngaa jël marto nga dóor ko nii mu kéelu.